Nooda huutorto ñiiƴe mun tiiɗɗe ko ngam raddide. So jakki tan, oppittaa. Ɗum ina tiiɗi haa maayi, kala ko naati e hunuko he ŋappan, jagga haa tiiɗa. Waañira, kadi haɓirte kadi.